Ny aspiratera dia mitsoka vovoka, mitsoka vovoka eny amin'ilay toerana ohatara hoe sarotsarotra sokirina raha mamafa trano ianao a, dia amin'ny alalan'iny aspiratera iny no mora hahazoana azy